<noise> لما أكون بروحي أحب ألعب الألغاز متل سودوكو أو حتى ألعاب الجوال اللي تطلب تركيز بحسها ممتعة وم- مفيدة وتخليني أوجف تفكير وأنشغل بيها فا وايد <hesitation> تمشي الوجت إذ كنت لوحدك.